कच्चा खाना बहुते फायदा करथे, जैसे कि आजकल इतना बीमारी फैल गईस हवे की कुछ भी शुद्ध नही हवे। अगर हमन अपन खाना म कुछ कच्चा जोड़थि तो ओ हर सेहत के लिए बड़िया होही। सलाद हमन अपन खाना म जोड़ सकत ही काबर की ओ हर कच्चा होथे।